Doomburu e jiire ine anndira waawde asde laabi ceertuɗi e nder- nder leydi. Ko ɗum wallata ɗe tawi ɗe ndiddaama, ɗi njuukaama tawa aɗi mbaawi yaltirde dame keewɗe. Wona gaska woota, ko gasɗe gasɗe woni toon.